Mba hampihenana gny, ino izy tiky, gny siramamy agnatin'ny gny sakafo hanitegna aloha zany da voalohany aloha tsy de mino dité firy. Dité manko haitsika fa mila siramamy. Ah fomba raiky koa tsy de mihina paty firy aby sy ny tariny. Tsy haiko reo na feno siramamy. Uhm de raha fa mino kafé na manahaky anizay, ezahana tsy asia siramamy avao koa. De matetiky minon-drano. Zay koa zao fomba raiky, ahafahana mampiala any le siramamy amy vatanao. Hihena gny siramamy agnatinn'ny sakafotegna.